Gny karazan'ny fruit hoaninay zao: kida ndreky mararanja, de zaho mahalany iray kilao eo agnatiny herignandro; de gny legimo hoaninay zany misy karazany roa e: karôty ndreky harikôvera, de mahalany eo amin'ny roa kilao zahay agnatiny herignandro, iray kilao harikôvera, iray kilao karôty.